Ny karazana vilia hitako ao an-dakozia zao a: misy ny vilia fisaka, misy ny vilia jobojobo reny moa zany le ohatra hoe baolina, sopiera; de le vilia fisaka zao matetika natao hihinanana sakafo, de le vilia jobojobo le baolina reny natao hasiana laoka na hoe hasiana rony.